Diin, rab, bi̱raab bi̱nnaar, bi̱nnu̱ng, burkuun, burbeer, farfada, ti̱rkamo̱, ko̱mo̱, ko̱mo̱ sher diin, ko̱mo̱ sher rab, ko̱mo̱ sher bi̱raab, ko̱mo̱ sher bi̱naar ko̱mo̱ sher bi̱nnu̱ng ko̱mo̱ sher burkuun ko̱mo̱ sher burbeer ko̱mo̱ sher farfada ko̱mo̱ sher ti̱rkamo̱ ko̱mo̱ rab ko̱mo̱ rab na diin ko̱mo̱ rab na rab ko̱mo̱ rab na bi̱raab ko̱mo̱ rab na bi̱nnaar ko̱mo̱ rab na bi̱nnṵng ko̱mo̱ rab na burkuun ko̱mo̱ rab na burbeer ko̱mo̱ rab na farfada ko̱mo̱ rab na ti̱rkamo̱ ko̱o̱m bi̱raab ko̱o̱m bi̱raab na diin ko̱o̱m bi̱raab na rab ko̱o̱m bi̱raab na bi̱raab ko̱o̱m bi̱raab na bi̱nnaar ko̱o̱m bi̱raab na bi̱nnṵng ko̱o̱m bi̱raab na burkuun ko̱o̱m bi̱raab na burbeer ko̱o̱m bi̱raab na farfada ko̱o̱m bi̱raab na ti̱rkamo̱ ko̱o̱m bi̱nnaar ko̱o̱m bi̱nnaar na diin ko̱o̱m bi̱nnaar na rab ko̱o̱m bi̱nnaar na bi̱raab ko̱o̱m bi̱nnaar na bi̱nnaar ko̱o̱m bi̱nnaar na bi̱nnṵng ko̱o̱m bi̱nnaar na burkuun ko̱o̱m bi̱nnaar na burbeer ko̱o̱m bi̱nnaar na farfada ko̱o̱m bi̱nnaar na ti̱rkamo̱ ko̱o̱m bi̱nnṵng ko̱o̱m bi̱nnṵng na diin ko̱o̱m bi̱nnṵng na ngab, na rab Ko̱o̱m bi̱nnu̱. na bi̱raab ko̱o̱m bi̱nnṵng na bi̱nnaar ko̱o̱m bi̱nnṵng na bi̱nnṵng ko̱o̱m bi̱nnṵng na burkuun ko̱o̱m bi̱nnṵng na burbeer ko̱o̱m bi̱nu̱nnu̱ng- ko̱o̱m- ko̱o̱m- ko̱o̱m bi̱nnaar na ko̱o̱m bi̱nnṵng na farfada ko̱o̱m bi̱nnṵng na ti̱rkamo̱ ko̱o̱m burkuun ko̱o̱m burkuun na diin ko̱o̱m burkuun na rab. ko̱o̱m burkuun na bi̱raab ko̱o̱m burkuun na bi̱naar ko̱o̱m burkuun na bi̱nnṵng ko̱o̱m burkuun na burkuun ko̱o̱m bi̱n- ko̱o̱m- burkuun na burbeer ko̱o̱m burkuun na farfada ko̱o̱m burkuun na ti̱rkamo̱ ko̱o̱m burbeer ko̱o̱m burbeer na diin ko̱o̱m burbeer na rab ko̱o̱m burbeer na bi̱raab ko̱o̱m burbeer na bi̱nnaar ko̱o̱m burbeer na bi̱nnṵng ko̱o̱m burbeer na burkuun ko̱o̱m burbeer na burbeer ko̱o̱m burbeer na farfada ko̱o̱m burbeer na ti̱rkamu̱ ko̱o̱m farfada ko̱o̱m farfada na diin ko̱o̱m farfada na rab ko̱o̱m farfada na bi̱raab ko̱o̱m farfada na bi̱nnaar ko̱o̱m farfada na bi̱nnṵng ko̱o̱m farfada na burkuun ko̱o̱m farfada na burbeer ko̱o̱m farfada na farfada ko̱o̱m farfada na ti̱rkamu ko̱o̱m far- ko̱o̱m ti̱rkamo̱ ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na diin ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na rab ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na bi̱raab ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na bi̱nnaar ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na bi̱nnṵng ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na burkuun ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na burbeer ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na far- na farfada. ko̱o̱m ti̱rkamo̱ na ti̱rkamo̱ wo̱n diin.